اكيد حختار بيتزا ما تخلص كل حياتي، لانه انا احب الاكل المالح اكثر، ولانه انا من عشاق- من عشاق البيتزا بكل انواعها الخضروات الدجاج والتونة. انا بحب البيتزا <hesitation> باي طريقة، واحب كمان المحشية من الاطراف، تجي مرة لذيذة، فاكيد كنت حختارها لانه هي من اكلاتي المفضلة.